एब डान्सक नाउ फेरी कतेक न कतेक हमार लोकल फेरी डान्स बहुत हसइ जसने कि हमार थारु डान्स मतुरे बहुत हसइ । चाउणिया हुन्का डान्स करै हलही झमटा डान्स नाच, लाठी नाच, रसधारी नाच, अ डफु नाच्, अ झाररा नाछ । हसे अ घात नाच इअ मगरावा हुनुका कर्साइ । हसे मगर नाच्, तामङ सेलो हसइ नाचक नाउ । सल्सा हिप हप भेलिय हसे ब्रेकिङ डन्स हसइ । हसे बलिवूड डन्स हसै । फ्री स्टाइल हसै डान्स । भरत नाट्यम हसिय हसे साल्सा हसे अ कथकहसाइ अ ज्याज डान्स हसइ । हसे पार्टी डान्स फेरी हसइ कहुन । हसे पार्टी डान्स । हसे कथकहसाइ अ गुरुङ नाच हसइ । हसे दमाइ नाच हसइ । झ्याउरे नाच हसइ । <noise> हसे याको त उहे ।